إيه أفضل أن أكون مؤلف مشهورلأنه الكتابة تعطيك فرصة تعبر عن أفكارك وتخليك يبجى لفترة طويلة، المؤلف يجدر يلامس جلوب الناس ويغير تفكيرهم من خلال قصة او كلمات، أحس الشهرة كممثل إن هي ممكن تكون ممتعة بس التأليف يعكس شغفك وإبداعك بطريجة أعمج وأكثر تأثير.